La kuro’ xen júú kiee’ jö ráá’ i xen jenuu jö tö, i kiela’ tá’ jöráá’ i kö, gala kö ii tá’ jö ráá’ i ta nó’ juóó’ ú’ e dse lí juó’ e dse dsóó dsi jiá’ je ún jan ú’o dse dsóo sdsi jia’ je ján jan ú’, e jmoo ga la köö ii juo’ la nɇ re lɇ ga la köö ii t’a jö ráá i xen jenuu, ki my dsoo dsí jná e jmí’ re lɇ jmoo Jö ráá’ e jmi’ re lɇ kuii ú’, a la kö ii, gá la köö ii ba e kuíí ‘u’ a la ta la jy sun ii e ta nóó’ ú’ la nɇ re lɇ júú kiee’ tá’ jö tö, i kie’ xen jö raá’ i la ku jö to, i la ku jnáá re fá’ra jö e ka tééná’ ka kiena’ ki bii lí’n bii <hesitation> bi lún e e <hesitation> e e e dse jïï’ kiä’ jnaá´’ dsa i xiira’ dxóó’, i xii’ra’ tíí’ i xii’raáá’ kiaa’ xin, i xii’raá´’ tö i béé’ i dse ká’n je nuu i kiela’ i sý’tá’ juɇɇ’ kö’ dse lí juó’ áánáá’ mi kíná’ dseli juó’ kuɇɇrá’ e éé’ xiñó’ e ka téérá’ mi bé’naá’, i dxará’ e jmí’ xin ga la jan, i mi ta nóó ejö dselí juó’ ta nöö tá’ jö ráá’ i my ää í’ náá’ xiñó’ la nɇ jú´pu kiee’ tá’ ráá’ i kie la ku xen i xii’raá´’ tíí’ i xin dxóó’ i i i jö ráá’ i dse li juo’ ta ló, la re lɇ jmⱥⱥ jná dsa la nɇ re lɇ dse lí fó’ e ló e jmoo lii e fá’ my lɇ kuii jná e jmóó lii e my la tyn i i tá’ jö ráá’ i ä’ dse lí fó’ e ló ga, ki jli’ my la xen kiää juá’n la’, la nɇ ‘néé’ dsóo dsín e kiee’ tá’ jö tö i juyy jé náá’ráá’.